<hesitation> kuleer roos kañun duu yo kuleer rewɓe walla kuleer fuleerŋaaji. Sabi kuleerŋaaji mi kaa ko njiimi fuu, noone roos woni ko ɗi jogii. Saabii kuleerŋaaji min kaa ɗi njiimi fu, noone roos woni ko ɗi njogii, e anndal an min ka. <hesitation> ɗun nii woni ko warta e hakkille an.